Ma ko se aipota eh teta eh pe aikota yae jaeko ma eh anita iroi va pe porque iroi, iroi ko seve guara esa iroi tata se kirai seapo, mbaeti ikavi mbate seve iroi jukurai ndipo ayepokua jaema ma se ipora kurai ikavi aiko vaera jaeko jakuvo, kuarai jaji kavi va pe